جو بريفار بيان نسمع لا موزيك كلاسيك بارسكو الافوا هي تكالميني ، تحس راسك فريمون كالم و الافوا دخلني فواحد المود نحس راسي كنت عايش حياة قديمة اللي راها تردني ليها هاد لاموزيك ، سما جو بريفار لا موزيك كلاسيك